Allor 'o piatt <hesitation> ca m' piace chiù assaje napoletano, è <hesitation> 'o piatto, past e fasul. Pò ci stann 'e past e patan, con la provola, poj ci sta 'a genoves <hesitation> 'a fell 'e carne arrosto, poi <hesitation> 'e polpette fritte. Poi ci sta <hesitation> 'o ragù per esempio no? Quann uno fa 'o ragù <hesitation> mette 'a carne nell'olio, lo fa soffriggere, si fa soffriggere e poi si mett 'a salza. Pò 'na vot ca miett 'a pummarol, s' mett pur 'a cipoll e si fa sta quatt, cinque ore sempre a bollire nella salsa, dint 'o sugo, dint dint 'a pummarol. <hesitation> 'A genuves 'a stessa cosa. 'A genuves si piglino 'e cipoll, s' si mettono, si tagliano a pezzettini, si mette nell'olio. Dint 'a l'uoglio insieme 'a carot e si fa soffriggere. 'Na volta fatto soffriggere s' mett 'a carne aint e s' mett <hesitation> un poco d'acqua, in modo che bolle bolle bolle fin quando 'a carne non si fa proprio morbida morbida morbida e s' pò mangià. Pò <hesitation> n'altro piatto tipico napoletano, 'e mulignan a fungitiell per esempio, 'e mulignan a fungitiell, s' taglia 'a mulignan a cubett. Si mett dint 'a l'olio e l'aglio e s' fa frier. S' frie tutt cos e poi s' mette tutte 'e spezie, tipo 'o petrusin, l'a- accio <hesitation> nun m'arricord chiù. <hesitation> Mia moglie 'e sap fa meglio. Poj ci sta la cosa ottima che <hesitation> 'a past 'e patan con la provola. Pecchè è nu piatto che sta spopolann a Napoli. S- specialmente 'o ristorante ca s' chiamm <hesitation> Nennella a Napoli <hesitation> è tipico di questo ristorante. È 'na cosa troppo buona. E un'altra cosa che <hesitation> buona <hesitation> 'a sfugliatell. 'A sfugliatell napoletan che 'a gent ven 'a tutt 'o munn p' s' mangià 'a sfugliatell. 'A lasagn, 'a parmigian. 'A parmigiana 'e melenzane è 'na cosa spettacolare qua. E poj che c' sta chiù? Ci stanno tante altre cose che, <hesitation> 'a pizza. Beh soprattutto chell, pò ecco, 'a pizz, 'a pizz cu 'a pummarol, 'a pizza margherita, marenar, 'a quatt stagion e tutte queste cose qua so tutte buone.